أعتقد إني راح أكون سيء في وظيفة الطب، عشان الطب يحتاج تركيز والتعامل مع حياة وصحة الناس، يحتاج دقة عالية ومعرفة واسعة و- وتتعامل مع أرواح وأجسام الناس، الخطأ خطأ لازم يكون ح- حيكون كبير وجسيم وما محتمل ومو مسموح بيه أبداً هي راح تكون مشغول طول اليوم وطول الوقت.